Hina ka lyekǝte bǝwtɨ kpe bǝw abɗɨ kpe avǝr kiwatǝ, hinǝ ka likǝti hiɗo, likɨti kpe. likɨti mwakɨn likɨtɨ fwat, lɨkɨtɨ tuf liklitli tukǝktaka likɨti tukǝlukpe likɨtɨ fwafwat likɨti dombidǝ likɨti bǝw likɨtɨ bǝw ambidi hiɗo ɗikǝnǝ likɨtɨ bǝw ambiɗi kpe lyekǝtɨnǝ tǝnǝ lyekǝte avǝr kiwatǝ hiɗo a likɨtɨ hiɗo ɓoole aawa janga a likítɨ hiɗo taale adɨ gǝ dǝ a likɨtɨ hiɗǝ tɨnǝ akwa wule taala dɨ janga hye ɓa naa kunduwe ɓǝ janga ɓǝ gbǝ haa kat taalǝngɨm dɨ dɨ gbakǝ likɨtɨ hiɗo myedɨ ɗim whule taala nǝ mye ka ɓa pɨrǝ likɨtɨ kpe dǝ lokocitɨngɨn dǝ itɨngɨn likɨtɨ kpe a itɨngɨn haa li ngǝɗǝ Tɨwatɨ hawe adɨ ngǝɗǝ dǝ myedɨ ɗɨm nzǝ taale ɓelong ka ha shifatǝ to likɨtɨ kpete ka zǝ ɓa mbǝ myedɨ pɨrǝ likɨtɨ mwakɨn avǝr likɨtɨ mwakɨn haa dɨ shifa kɨrkɨr dǝ mye dɨ bǝ jekǝtǝ a likɨtɨ mwakɨn myedɨ mba bǝtǝ bǝ jekǝtǝ ekǝtǝ jkǝtɨ kǝtɨ ite myedɨ dumadǝ sɨbǝtǝ, a haa bwange ɓwaare apukǝdǝ gǝkɨlǝ mya ɗɨm hawe, naasǝ mgban hye kana pɨrǝ vɨne ɓa bǝ dǝ a likɨtɨ mwakɨn sɨsa ɓa ɓǝyu hye kɨla gbangtǝ a sɨsa hyeɓa tee mba shintǝ gǝkɨlǝ yanda haa dɨ shifa gǝkɨlǝ angɨn likɨtɨ mwakɨn dǝ myedɨ tiya mbǝ jekǝtǝ a likɨtɨ mwakɨn a dɨmǝ likɨtɨ fwat a likɨtɨ fwat myenǝ dɨ bǝ jokǝtǝ dɨ mbǝ jokǝtǝ a itɨ wantɨ ɓooltǝ adɨ iya dɨ mba tiyatǝ tiya njimatǝ likɨtɨ fwat naasǝ mgban ɓooltǝ ɓa pɨrǝ ɓa a mɨdǝ likɨtɨ tukǝltaka nga ɓǝ mba mba tiya njimatǝ A kiwatɨnǝ mye gǝ dǝ haru haru bǝw kpe ka tufmyedɨ bǝ jǝkǝtǝ a pɨrǝ likɨtɨ fwat baa a pɨrǝ likɨtɨ tuf nagi ɓoolta a janga nagi nga janga kirkir gǝkɨlǝ angɨna shifatǝ adɨ gǝ dǝ baa a pɨrǝ likɨtɨ tufmyene bǝ jǝkǝtǝ mene pɨrǝ likɨtɨ tukǝltaka ɓooltǝ adɨ mba luwatǝ luwa nǝngrǝ ɓoolta a njima. njima lǝkǝ atɨ ngɨn nǝ mye fyeyagǝ gaashe gǝkɨlǝ mi kpakpanye ka mye dɨ hawi kat meta riga pɨrǝ likɨt tɨ hiɗo kpe ɓa zǝ e mwakɨnǝtǝ imi a dɨ mba fyetǝ tiya fyegǝ gaashedarǝn naasǝ mgban a lɨkɨtɨ fwate itɨ wanti ɓooltǝ adɨ mba njimatǝ njima gbel tɨna dɨ figǝ gaashee baa a tɨlǝ iteɓooltǝ ɓa luwa nǝngrǝ likɨttɨ tukǝltaka du myedɨ mudǝ kaake Dǝ mye dǝ figǝ gashee pepe myedɨ mbalǝgatǝ lǝga shee shee don mǝ shee aawa mǝ ɓoole sǝse, shee aawa mǝ ɓoole kɨrkɨr mydɨ mba lǝgatǝ lǝgatǝrǝn mye ngurǝ ɓooltǝ taa pa njiya a lɨkɨtɨ tǝkǝltaka hyeɓa mba lǝgatǝ lǝgadaasǝ senǝ ɓawe hyeɓa mba lǝgatǝ lǝga ɓawe dǝ gǝkɨlǝ ɓawe aawa mǝ haɓye kɨrkɨr mye te sadɨ ɓa pɨrǝ vǝr ɓooltǝ kɨrkɨr ɓawedǝw ba riga naa hyeɓa pwaratǝ pwara ɓawedǝw to a vǝr likɨtɨ tukǝltaka tɨ ngɨn baa mye zǝ likɨtɨ tukǝlukpe myene anǝ laga shee naasǝ mgban fyet haa myedɨ kattɨrǝn baa mye hauwǝ a mbǝ a likɨttɨngɨn a ngɨragǝ kake a likɨtɨ bǝw ambiɗi hido mye kana zǝ a ɓwaara a likɨtɨ mwakɨn myene ka sɨkwale furi furi a ee myedɨ ɗatɨrǝn a ɓwaara sɨkwale nǝdǝ a ɓashama myedɨ waatɨ kwete a likɨtɨ mwakin Likɨtɨ kpe itɨ wanti ɓoti ya na bǝyǝ dinǝ nagi andǝ fǝrǝ ɓǝtɨ sɨkwale a fuka tɨ naawa ngurdǝ gǝkɨlǝ tǝn leyǝ kasatat nagi ndǝ fǝrǝtǝ dɨ ɗa sikwalenɓa ɗa sɨkwaledarǝn gǝkɨlǝ angɨn likɨtɨ mwakɨn naasǝ mgban a likɨtɨ kpe itɨ wanti myedɨ ɗa kwete. kwete sɨlangsɨti sɨkwalǝ a haa myedɨ ɗarǝn dǝ gǝlu hanɨngtɨ sate dɨ mye nguragǝ kake a ɓoolte janga a lɨkɨtɨ tukǝltaka mye jǝngǝ kake mye hauwǝ a pwarashe myeɓa sɨmshe haaɓa nɨngǝ ha gǝkɨlǝ satetɨ mye ɗɨm ɓoolǝ pepeye myedɨ peyǝ myeɗa sɨkwale myeɗa hanɨngtǝ myejikshe mye bɨldǝ hanɨngtɨ sa mye ɗimǝ kake dǝ myedɨ ɗa kwete watǝ myedɨ ɗa saasɨkwalǝ kwete likɨtɨ mwakɨn menǝm ka sɨkwale furfuri a hee myedǝ ɗatɨrǝn simbwan myenǝ deka sɨkwale A gǝkɨlǝ myeɓa jǝng kake ne ɗa sɨkwale jǝng kake myeka muɗǝ ɓa zǝ likɨtɨ likɨtɨ <hesitation> tuf myene ɗa sɨkwale vɨnǝn gaarǝ a fare myedɨ ɗa vɨnǝn <hesitation> mye ka zǝ ɓa ɗa vɨnǝn shinǝ dǝ hananang ee myedɨ ɗatɨrǝn sɨkwale ne dǝ myedɨ ngura kat mye kǝdǝ hee karǝn avǝr lyekǝtinǝ gǝkɨlǝ mye leeyǝ anǝsateti tɨfa kana mye kwadan nǝ myeda sɨkwale ɓti ya a kana myeɓa ɗa vɨnǝn, myeɗa gba vɨnǝn garǝ a gyemɨn gba vɨnǝn myedɨ tiyarǝn gǝkɨlǝ myeɓa ngur tɨre mye muɗǝ ba ba fare aɓo ga ɗa sɨkwalǝ likɨtɨ tuf fare a sǝ mgban myedɨ muɗǝ e shinǝdǝ furifuri aasǝ mgban hananang ɓa a hee myedɨ ɗatɨrǝn avǝr lyekǝtinǝ ka mǝdǝ ɓa zú likɨtí likɨtí bǝw mbiɗi kpe a likɨti bǝw ambiɗi kpe mgban myedɨ ɗa sɨlangsǝti mwasa yesu nzeda pwa myedɨ ɗa sɨlangsǝtǝ <hesitation> likɨti bǝw ambidɨ kpe Hanɨngǝ ɓwaare a likɨtɨngin myedɨ ɗǝrǝ jee shikalatǝ mye dǝr shee furifuri my jok shee furifuri myezɨmshee hanɨngǝ ha kat shinǝmyedɨ ɗatɨrǝn avǝr likɨtɨ bǝw ambiɗi kpe tǝ lyekǝtenǝ kat mene iya mba ɗatǝ ɗa minin ba da sɨlangsǝye furifuri avǝr lyekǝtenǝ gǝkɨlǝ nagi ndǝ likɨti kote ka sa myeɗa ama ɓa iya mba ɗɨktǝ ɗɨk nza whedan a likɨtɨ hiɗo naasǝ mgban a likɨti kpe myedɨ mba ɗɨktǝ ɗɨkdǝ nza whedye a likɨttɨ bǝw ambiɗi kpe glǝ satetɨ homye a e a kake nza kake bǝngi dǝ tǝn mba shitǝ shi whǝdye gǝkɨlǝ kiwatǝ mbǝ myeɓa shi whǝdye gǝkɨlǝ mye na mi kpankpane ye naa mye mya ɓǝngǝsǝkarǝn sǝngɨn nǝ ɗiki imi a dɨ mba ɗiktǝ ɗiki bǝtɨ nza whǝdarǝn a likɨti bǝw ambiɗi kpe gǝlǝ sate atɨ oomye kana shi tǝnɓa ɗɨmǝ tɨna naa nzaa whǝdingɨn tɨna she dɨ muɗi kat